Alo primeru ai de retrael una cebolla picá con aju i jengibri en una poca d'azeiti. Endispués añidil 1-2 cucharás de polvu de curri, arrebujá-lu i aluegu vertel 1 taça de caldu. Endispués a poca lumbri 10-15 menutus paque el moji esté cachúu i aviau. Craru, ya ves que si no tienis mercau enantis el polvu de curri pos estás aviau. Porque hazel tú en casa el polvu del curri essu ya sí qu'es enreosu.